मैते जु ची लोक परिवाहनो इस्तेमाल कन ज़्यादा पसंद ची किले यु हमा पर्यावरंड ते भी बच्चोंदु अर लोक परिवहन मा ट्रेवल कन से योक होर फायदा वे जांदू की हमते नया-नया लोक मिलदा नया-नया एक्सपीरियंस वॉन्डा अर नया-नया लोकु से बात कनो मौका मिल्दु।